Wor Nigerian kun wor dib ede guddioati africa kas. Dub ishin sagale ishin nyaat, sagale dib ete ishin nyaatu ,sii won ak simatii, fufu, fufu edeni. Fufu kan supuan nyaateni. Supua sukuma wikia, maharagwea won akanatan nyaati ishin dub shushu, maharagea, maan yeden mahamria, chapatia, foni, aneni, damma, lukua, won tan dudu nyaati wala solola hinyaati solola won solola.